Quemeh, cuchorahten, cuchoranten, se, tehoun neco quie, quie. tecoccoparouan para con motlatequiliyah, uon porque casvielah,. casvielahten para oquitla, titlacuasqueh, de ihcon neco de tloli. monamaca, monamaca, can neco can Tlayecopa, casvielahten, u xocmeh, xocmeh para mochihchiva atuli, vehvei xocmeh,. tziquitzitzin para mochihchiva mule, mule noche inun tehoun. cachi vielic, porque tlo ticchivah tec, ploto de tepostle, tla,. tlacuale amo quisa vielec, quipoloua, quipoloua yehtla quemeh, cachi vielec. tod de tlo de borroh ya inun cachi, cachi cuali, cucholah eh. xcmeh, xococucuneh, vehveyin, tziquitzitzin ca inun cachi quisa. cuale tlacuale u casvielahten, casvielahten ca inun mochihchiua. yetlah tlen tepitzin vielic Ucachi quisa tlacuale vielic para tehoun, tehoun neco ya inun. tiquiquixmateh ica inun todavia pohqueh, xa pan niquehtos iquego. ica inun todavia pohqueh oc giente tlatlacua cuale